Rovitiko lambako dia ataoko, agnamboarako tady. Dia igny amin'izay abakeo asivana famantarana mba hahaizan'olo hoe mifahy agnaty tragno zaho. Izay zagny fomba raika atao mba hamantaran'olo hoe mifahy agnaty tragno ilay olo izay mila vonjy.